Abrublol ta emanrooy obho adon, opo bho pa dar olo oker ocldi kua ayen ini na pel ghani mobolol ana akar uteeny oblol di natoghon i enaun <hesitation> ta kar apel zima abeton zina a logh anogth zina alogh arogh eina mear olo ana na va vu na vu alogh avo anogho eneghe enogho na zind kedio etede abrablol obho, to kol obho oblol onuma, pa arooy ogorona tocia kua, obho po ooy na odi na kigh obho to eplio ana akal na moblol odi obho otu- mo obhobh obho ta ga amaranuan akal obho am oblol ami, aneghe ibhami nemeghe, kedio kar onuma na ebokia pa ana aghi zodi leedio per ana ologhomio mo obho odi oblol obho unuma raigh zina ana owghomio mibha ologhi odi, so tezo bho enaarooy obho na rol ezo bho utushunca encan io, orion omaruon olo ko ina oniin io aolagh oong ooug obh ologhi obho od kezo bho ukie ghi ebina, kedio me ana unin oblol оро obho tonuma <hesitation> keedio oblol opo to anume posho navig ana ana ologhom o lea min oblologhol di bho ta logh avo anogho zina, ode pobho to wigh ana abho so, oblol temarooy obho clear akpar moghonyan olo enaun be modigh te esoaia arooy ka alogh avo ka ana ka teeny ugei oblol. Bloblo ana uteeny agei obolol kol na akar na per etzde bho aghudum arovy dum abho abrubrol ibe ton esighi eghi enogho ghudum. etede, but a tede arooy kezo bho ezoor umaraghi obolol ta tueni aseghe mo ooy onuma aseeri to esilo aneghe po ologh avo onogho ani oniin obho, so obolol cob oar and obolol obb aer kedio po okarabh mo oyiin eboom blos etede ara obolol irol io mezo ana umiin obho, eod. te tueri elogh zina tabaghami epain zina alogh ogbo are amusu no nodigh kere keve ari ikarabh ara agbo leedio ede ata abrublol eneghe epu maakar umor so oteeny obolol aneghe mager, eedi izol ipel abrubtol eadi, erό odi na bal aghudura onuma mo miin ezo odi ohho ana tubal nama aghudum ibho odi eneghe enogho zeena eki taghisigh <noise>